Fandrahoagna voemba: alaigna vilagny sasagna, ataovan-drano, kakahigna voemba io, avake aminjay vao avarigna antokogna. Sendra izy malemy aminjaiky igny, alagna agnaty vilagny, ataova menaka, atao tongolo, atao tomaty. Avake aminjay avarigny io voemba io. Izay vao araha aminjay igny, ampagnarahana aminjay ranon'ny voaemba io. Izy mandevy igny masaka.